Yuji para ni mug'u te tsuji nen muwatupa este ni muspa tiu tiu jutsaan jutsaan este tiempu nen teji ajpa nen wutpa y nen ucjejpa nen mugnpa tempranu yucunpa ni mugnpa este para que ni cuerpu sentitshucpa ney uywin este que yay ni ca ni cani muwe minpa nen muwe minpa nen mugnpa y cuandu um sentishucpa min u wuju wam sentishucpa jacti min mugnpa peru ella numpa que wunmunmusu te tsuji u wa muwe minu u wa muwa ney casa u sunquejanumpa pues u numpa cab sentishucpa que uywin puede malu tiu mudu casa ca pi wa munshucu pe mi dun wusu te min cuerpu min mugnpa u muwe minu de a las A asta las nueve u mugn'u de la nuche muwe um tuguyu ca mi muncuyju mugn'u mi yucugn'pa um ca min mugn' cuy u mugn'u u muwe minju cab ca min tiene que min sentishucu min bien y mi mi yucugn'pa tsujiti puju para que mits cafey ucpa mi cushuypa y pu wa tudu nen tuman wa tudu nen nen este ney nen mugn' musu asta casa ella ca wa muwa balla pues ca ucpapu tugay shi yamuy mugn'cuy ca wa mugn'sucu pe pun camu wad ucu pun mugn'cuy ca wa mugn'sucu pe pun cumu wad ucu pun mugn'pa tempranu pun asta asta uchu ura cab numshucpa tesa que cab min mis mugn'pa ya mas u menus que mid u sentishucpa te min cuerpu tujupa que mugn'u casa mi mugn'am ya ca mi wa muwe mina'a peru shi um yucugn'pa tsujiti puju pur ejemplu a las dus de la mañana a las tres a las cuadru u a las cincu um yucugn'u tsujiti puju ya mid cafe wepaam el que nucspay yusu cab nucspay yusu tempranu pe cab cafey ucaam peru yuji ella agn'itpaa este neywin este que ca mi familia wa min isuctuya wam numja alu mejur que muwe nuccu yac muwa ney um tshucpa te cafey um yumuspapu ub cafey ucpa Y teji mas que u chacjayu um medi um mediajuyu uchi para que un cuuspa u nuespa ya cab cab min numjaypa ca min yu'mu pues u ten ucaan ten cafey u nucspaam teb ub yumaam teiy ya michim yucugn'am mi tsucpaam cam cuspapu para que mi cusuypa yeiy ya mi tsagumpa tucju pe u nucspaam u metsu a ver tiu u un tsucpa a ver tiu un tsucunajpa cuyyu ya cab casa pun teji ajuwu mid mugn'pa ca min muncunyju uni mugn'pa pumisentishucpapu bien pur que ca min ca min tsumucunumu ca mi mug'nu peru ella ca wa mug'musu u numpa ca cay way senti tsucu uywin meru cay uy bien cay cuerpu pitsan ca wa muwa peru para um mug'nu cab tiene que ni mug'nu te jam tsuqui tiu peru pun putspa wutu aber jutu que mi nucspa pi putspa tiene que um putsu mi mugn'pa pue cab mi casa ca tsuji mi sentishucpa ca min cuerpu que mit tujuu que mid ucjejuwu mid ucjejpa ella wad muwa cab shi muse shi tiu wa mugn'muse peru nen tiene que ney ni chiwu cuenta para que ni ucjejuwu asta jutsaan tiempu ucjejpa jutsuun tiempu Te nucspa yusu putuc jutsaan jutsaan este ura nucspa yusucu casa cab pun is cuidatshucpa uy uy nama uy cuerpu para que nen teji ajpa mas este bien pesi wa ni cuidatshucu neywin nen wa teji a meru yusa cumu que ne wa ni sentishucpa bien yeni vida pur que yub ni cuidashucutupa pisan dius masan chiwu para que nen mugn'pa para que nen ucjejpa